अ, बिल्कुल। मिस्रऊ इतिहासऊ इद दिलचस्प तथ्य ह्यू दू। मिस्रऊ प्राचीन सभ्यता लगभग इक्तीस सौ ईसा पूर्व इस शुरू हाचो, जब राजा मेनेस इस ऊपरी रंग निचले मिस्रऊ एकजुट लानोग। मिस्रऊ प्राचीन मी कई अद्वितीय उपलब्धियां हासिल लान्च, जू पिरामिडों निर्माण लान्च, ममीकरणऊ प्रक्रिया रंग विकास, ऐ हाइरोग्लिफिक्स लेखन प्रणालीऊ आविष्कार शामिल निज।